لا والله انا افضل ان يكون عندي ضعف المال لان المال وسيله من وسائل الخير اقدر ادعم به الناس المحتاجه اساعدك وياها الفقراء ابني له مستشفيات يقدم لهم داعم يقدر يعيشون به اساعد الشباب على انهم يتعلمون يتزوجون ويكون هذا عمل صالح الله يغفر لي به سيئاته فالاستاذ من المال.